Nëse do të isha një udhëtar i humbur në një qytet të huaj, hapi i parë do të ishte me kërku dikë vendas për me pyet për drejtimet, ndoshta duke përdorë fraza të thjeshta ose përkthyesin në telefon. Do të qëndroja i qetë edhe do të përpiqesha me u orientue me pika të dukshme orientimi.